Kideó barro kuchi adí xa xakadanguano nre yunó, casuela, koo, xhiadi kixa kano, ko xaon xangua kaxa kuanoí, xhin koo barro ña di xa koo, koo plastico. <noise>